E- Ebyoma byakarimagyezi ebiriho hatiiya, bishiishire omurembe ogwitu, omu nkomu nk'omubaana bato kugira ngu obwire bwingi hati obwoboomazire barikukora emirimo, nibabumara barya aha masimu, bar- barikureeba za amasimu, eki yooyebuurize ha baziire beeye naakibuuza esimu, ebyabitabagaho kare, kare kuwaayendaga kubuuza ekintu waakibuuzaga omuziire waawe, konka hati, noobuuza esimu, ebyabitariho kare kandi ahandi oburungi bwa <hesitation> ebyebi eby'abajungu baresire ebiriho hatiiya <hesitation> hariho empurizingana nungi. Kyamunoga waaza nk'okuteera esimu, kirakwanguhira kuhurizingana n'omuntu ou oraba orenda kukorera ekintu. Kare abantu baabahandikaga amabaruha yaarenda kuhurizingana n'ondiijo mugyenzi weeye, yaamuhaire nkasete okashanga esente ezo baaziihamu n'ebaruha baaginaga konka hatiiya, noomuteerera esimu, omushoboororera buri kimwe eki waamusindikira abaasa kukibona omubwire so ebyoma bya karimagyezi nabyo bituyambire omu mpurizingana nungi.